Po mu m'duhet ni orë me shku n'punë edhe ni orë me u kthy n'punë. Kshtu tash pesë here n'javë ka dy orë i bjen dhet orë n'javë i shpenzoj për udhtim. Shtunën edhe dillën udhtoj për aktivitete tjera t'relaksit, shkoj naj qytet tjetër që zakonisht janë nga dy orë larg, i bie dy here nga dy, katër plus katër, tetë orë. Pra komplet tetëmdhet orë udhtoj në javë.